e cha'nem rii' qilmaj che k'ey wunaq ke yab'nek cha che jun che k'o jun yab'iil rii' che k'o jun chek yab'iil rii' <hesitation> e nab'eey kik'aljint wa' renejeel li yab'iil rii' cheren e nab'eey qa qachuqajaaw cha e xe k'iyrek lera' xu' laj rax ichaj kiktijan laj imo't e taq labtz'es kiktijan ela' kika'n lera' cha ela' kiwaay cha e chek cha'neem k'o nira' k'o lab'tz'es che qab'an chek chiran kab'an pi pe pi nin pi kaxlan aceite ela' rininaal <hesitation> juntir chakansa'n juntir chek li chetaq che qaqaj qatijan qat chek qatij xu' kela' qas ke' riliik kab'an jun laj imo't xu' laj atz'am kitzaq chi riij e cha'neem kiktijt chek kela' li wunaq rajawxiik qatzaq nan jun pex, rajawxiik jun sopa kib'ix pi kaxtilan y xa' kela' li sopa ya rik'amamul chek k'ey chetaq che us taj che rib'anmaj che nawa' rib'an jun sopa la' qet- am taj chewa' petnaq chipaam qet- am taj ela' k'ey riwach e chek cha'nem rii'. ak' cha qatijan cha xu' chek pi aceite e nab'eey xa' kib'aleek xa' laj atz'aam kitzaq chi riij xu' la' e cha'neem no qatijt chek qatijt chek rajawxiik wa qatij laj qimo't b'anaq ak' chipaam wa qatij qaj rax ichaaj b'anaq chek chewa' chipaam juntir qajiyim ra'aj mismo qab'anmaj wa qet am taj wa ra'aj wa kela' k'ax rik'ax li q'iij ya rik'ax tiempo nab'eey k'ot la' puwaq kiklaq'a' che ak', kib'an pi niin, kib'an pa aceite, kib'an renjeeel e cha'neem rii' rima k'o chek puwaq kinb'aj re'en k'o chek puwaq wuxu' kajchukunek rimal la' qalaq'an juntr renjeel chewa' tib'iliil qilan qatijan cha qatijan y qet- am taj che rub'aniik che cher mod richaljiil rib'aniim li tib'iliil la' rimal la' kinb'aj re'en cha'neem kinejeel wunaq xaq aj yaab' chek rimal k'ey chetaq qatijan che qet- am taj chewa' petnaq chipaam ela' inwilim re'en.